Iho teye nani ujun ¿aves dices? Ye'e nani jun teda ujun vexi'i yee nani ujun, ujun codito yee nani ujun ujun ndata yee nani ujun yenani yenani ujun tuda ujun chileka ujun texi'i tepexi te ujun ajun té chimau ye iho ujun ñiu iho.